<hesitation> E lokanga, izy io zany da karazana fitaovana ampiasa amina resaka mozika, e fomba famokarany feo da misy taditadiny zay apovoany egny da agazigaziky amina raha zay de miteraky feo, da igny zany gne feo avokinigny zany raha karazan'e feona moziky, izay zany e fahafantarako anazy.